<hesitation> angban mo chen la inma angban a yi a wo ovye a wo oren, <hesitation> anghan mbi lowadze ambo aga gon aghre angban aghre si lo ca se won yi oko jugu dga angh an wo elepla an vye mbo angban wo elepla an vye mbo mo aya aka buni mbo ayin asko la angban wo ekapla <hesitation> an angba n obgan a woma odzi ga a mbo woma odzi gan oko ba lo kpo hwo won chuku da won gbmu ekpla ba won owo gbmu koko da won gbmu ellpla ba won klo ambo loghre eka he nga le a wo epla chen le da son tpuyi ekpla melo ma angban wo ekpla an a wo oran ombo he wo ovye mbo he angban a sle ohan jilohe me dou sle ohan angban de ashe gum azge asku won angban de annye gon mbo a kyen sku won chukushi won wo agban mbo angban shi <hesitation> agbanji io heba de are mbo <hesitation> a fa ulbi du are chan mbo anwye fa ulbide adan mbo koko andakubu mbo angban da amye tsitsi a shye si chukushi mbo laran an yika balo wombo mbi lowo shi shsban lowo adzi la vye wa dzi akpla an vye mbo akapla gon kpola anghban ba losa pyayan ka won la wo oko gon gbmu ma chen won wokangh ma won sku lo gbmu also shiki ma won wo lalo ma won gbuu ma ship ma okhwo <hesitation> ekahe riga nibe nga won woba angbon a bli odne go abili a dugu gon won taakpu la yi amo ba, ekpa me lumaangba Owon se wo angban ba won sko arehwin ayin ae kpo angban won tpu okoyi <hesitation> mo achen angban jilo he err mo hwen lo nga ibi ka waam anu he mbo ba le wo ozhen gan ya wa ami anu a tpu nga ayi angban lu egba ma he ba me lu egba ma he are hwen able hwe lo nga ibi nga kala anaodne gan wo aha sha ba mbo chaka ba angban nga ayi gan se hwi ba nga seya klo mo ashe hwon atama a hamo obza sko ba odne mbo asko ghre igi hwon mo ya laka moe dzidzi angban se pyapyan aka are mbo angban a se pyapyan a de are mbo <hesitation> da won se la tpu won agi angban mi lo a wo angban dzedze mbo lo da won eka ahwi mbo Angban <hesitation> hwenlo anga <hesitation> asko lo zga gan a klo umbagu umbugu lo mbo ba obze <hesitation> ayrogro akpo akara gan anga tso anghan mi le di alkalinga mo shen ubugu di nga akpla melu ma cogban se ovye di mbo kina logi oran ka ari mbo won ka abze kanga wo angban ma ayme guntsing ghenya nkra agbi ana anhura agbi ana jami lo a chukan amo ishi seme lo di an angban ibi oran ghre ba cengban si <hesitation> oka mbi ajin aka an kaka ana mubo lose eson tyuyi are chen me yi nga a kpu huhi utmu gan a wo umbugo umbugo abbi umbugo agbi okogan ataomina a hwen ela kobo anga oko gan a taoming chena awo kobo mambo ombugo <hesitation> ombugo ya numu oboh a kobo aba.